Toɗɗi waɗaɗo ndiyam salaatal haɗiɗo waɗtoore feere moƴƴo. Njahɗu ndiyam bene, oila, e ngol lemon maa biriji maa muku. Njiyataɗo kala ngal nguurndam, ngam ngal ngal njiddaade sabu fiyaangu ngal ngal.